Ma chi successi, mi pariti dui picciriddi. Lu capisciu ca ogni tantu capita di aviri qualchi discussioni, ma nun c’è bisognu di stari arraggiati una contru l’autra. Faciti finta di nenti e abbannunati sta raggia, ca la vita è troppu picca pi jittalla a sciarriarisi. Aviti statu sempri uniti, circati di capirivi e taliàti avanti, aggrizzannu sta varca ca va trantuliànnu.